اتجيب اوتي وتربطا بالكهرب، - ترجع تجيب القميس مالتك ، تفغشو، تعدلو، تضخ علينو شوية ماي، ترجع تاخذ الاوتي، وتمشيها عالقميس خطوط عدلي، خط بعد خط